Karaza tômobily koa izañy rehafintsika enanik'io e <hesitation> mbô mandinika eky; ndao mazida, sitroeniñy, renôly, pezô, sevrole, mersidesy, tôita, fôrda, nisany, dayo, <hesitation> vôlsivagen, BMW, <hesitation> honda, tesla, <laughs> ôdy zay vasa.